Ia, za zen̈y koa fa hipaindira trano, vôlohany akendriky zen̈y adoso zen̈y lay ambiny paintira taloha zen̈y. <hesitation> Rokotin̈y akendriky zen̈y giraten̈a akendriky aviô amy zay apetaka amy zay zen̈y lay paintira handeha atao. Ze zen̈y le eritreritrinakà zen̈y koa fa man̈ano izy io.